Maq <noise> ei ostlõq <noise> kunagi <noise> internetih, <noise> selle et mullõ miildüs isikligult <noise> kaupa pututaq ja kaiaq ja sälgä-jalga pruuviq, <noise> inne ku ma ärq osta. Ja tuud saa tetäq õnnõ poodih.